انا شاطر فالعومان و- صح شاطر فالعومان ونجدر نطفو فوق المية والامور طيبة لكن في العاصفة لأ فالعاصفة صعب في العاصفة معاش فيها زي ما يجولوا البحر مهما كنت انت شاطرت فالعومان ومهما كنت يعني انت تجدر تعوم لكن البحر غدار زي ما يجولوا يعني في العاصفة خلاص ما عاش فيها- فى العاصفة لازم تطلع من البحر وتمشي لمكان تاني